أول حاجة لي خصك تعملها هي متبقاش تشري أي حاجة. وتشري غير الحاجة لي غتحتاجها.والحاجة لي معتحتاجهاش معندك مدير بها. من الناحية ديال اللباس، من الناحية ديال المكلة، من ناحية أي حاجة.